باش تربط الخيط تاع الصباط تاعك لازم ترفد جهة منا و جهة منا دخلهم بيناتهم و تزيد دخل الجهة لخرى منا و الجهة لوخرا منا و تعاود تربطهم.